...quándu hue conocistis al restu del bandu? Porque a esti otru le conocimus en una fiesta de sotru amigu. Era una nochi mu divertía, con música, baili i muchu risoriu. Dendi'l momentu que mos conocimus, supimus que divamus a sel amigus pa tola via. Alo longu delos añus, amus compartíu muchas cosas, i amus estau velaí los unus palos otrus enos momentus güenus i malus.